Ny hitako oe sakafo sy voatery misy hena zao nefa fegno ny raha agnatigny ao, ohatry hoe asiagnao atody izy, mahandro traka zao ohatry egnao, traka asiagnao megnaky da kapohagnao gn'atody da asiagnao- aharoharognao amignazy de asiagnao tongolo gasy izy ohatry lafa masaky, da tahak'izagny avao koa ny legioma io de hay hagny anzao avao koa ndre sy asia hena da asiagnao tongolo gasy avao koa io, de refa masaky izy vao da koa homa hena avao agnao.